मैं घर में कसरत करे से बढ़िया जिम जाना पसंद करहूं । घर में हमन गलत कसरत कर सकत ही लेकिन जिम में ट्रेनर रहेल। जो समय समय में हमन ल देखत रही। और ट्रेनर हर डाइट के प्लान भी बताये।